तू पोलो युनाइटेट किंग्डम को है नी ती जाने जान जान लंडन छे। ती पोला गड़ा गड़ा मानसा चासी <hesitation> आवला हाँ। में जान रहे पोलो लंडन लंडर वालीव पड़ी गड़ी गड़ी में आवली नी। में आयली में तेख रहे जी घणो विक्षित देश को है जी यूरोप महाडीप। मा को है जी महाडीपय देश घणा एक बहुत बड़ो घणो मोटलो। <hesitation> दीपय देश छे जी बृते, नायलेन को पुरुवत्तर। भ्राग मा को है ती कोई छोटा-छोटा दीप इंड्रा में स्वामिल हो वैं।